نعم، صارلى أكثر من مرة حين أجد نفسي في مواجف مريحة أريد تجنبها، وأحيانا أتصرف كأنى مو شايفهم، أعلم أن هذا تصرف غير جيد إنى أشوف نفسى في موجف مو مريح وأحاول أتجنب الناس، لكن أحيانا يكون صعب التغاظى مع بعض المواجف الإجتماعية وهذا الشيء أعانى من وايد.